أيوا مشاركة جميع الشباب في أمور سياسية مهمة مرة، لأنهم بيمثلوا جزء كبير من المجتمع وأرائهم وأفكارهم، <hesitation> بتعكس <hesitation> الجيل الجديد المشاركة بتعزز الوعي السياسي، <hesitation> تساعد الشباب في فهم حقوقهم.،واجباتهم.